Тағйир додани эҳсосоти инсон бо истифодаи маводи психоактивӣ мавзӯи мураккаб ва баҳсбарангез аст. Аз як тараф, ин воситаҳо метавонанд дар табобати бемориҳои равонӣ ва кам кардани дард кӯмак кунанд. Аз тарафи дигар, истифодаи нодурусти онҳо метавонад ба инсон таъсири манфӣ расонад ва масъулиятҳои ахлоқиро ба вуҷуд орад.